اقعد الصبح من وقت بالخمسي خمسي ونص ، اصلي ، اخذلي دوش ، اتغيق واغوح على دوامي - ارجع انام ساعة زمان العصغ ، وارجع اغوح عالجم اتمرن ، وانام من وقت